بحب اكل الصبح فذار صحي ولذيذ زي مثلا البيض سواء كان مخفوق او او مسلوق لانه مصدر جيد للبروتين، وكمان بجانب الخضار بحب اضيف شوية خضار للبيض زي الفلفل الرومي او السبانخ عشان اضيف نكهه وفوايد، وممكن احيانا الشوفان، بعمل طبق شوفان مع حليب او ميه وأضيف عليه فواكه زي الموز او التوت